Katika maisha yakwa mmeku umu eshaiwa novatusi nife alengishauri kasha ku ngeende jeshi. nnkeenda jeshi ngitoroke jeshini kang'fundisha ngiingie katika ufugaji. ngiingie katika ufugaji maisha yakwa yakava meesha mpaka dakika ii. mmeku ulya aleva mfano kwakwa.